Ɔtsɛ nʋ ikpɔsɔ ɔlɛ ɛlʋ ɛlʋ, ifidza ayʋ ɔtsɛ ɔlɛ ɛlʋ alili ayʋ ɔtsɛ ɔlɛ ɛlʋ agbɛkɔ ayʋtsɛ ɔlɛ ɛlʋ mawʋfʋɛ nikpɔsɔ lamɛ yakɔsʋ nʋ mʋ adʋ igbele alʋ akakpɔ ɔtsɛ nʋ imalila mʋ ɔtsɛ wani ɔdzi dʋ kamɛ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ oyelaba kɛba kɔsʋ la mʋ akakpi igbele la yakʋtʋ mʋ vlatsɔ nʋ akɔ nazɔwʋ ɔdzɛ tinya akɔ nazɔ nʋ mɛ neyimio neyimi mɛ ɛfʋaniɛ nazɔ nʋ mɛ tini nɔlʋlʋ <hesitation> ɛdiɛ kazɔ wʋmɛ kazɔ nʋ mɛ neyimio neyimi neyimio neyimi mɛfʋaniɛ azɔnʋ mɛ tini nɔlʋlʋ tini tini nɔlʋlʋ tini mobe nʋ mɛ kaka nezʋdʋ nezʋdʋdɔ ifo nadʋ mɛ ɔtsɛ wani lɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ mʋ ayɔ wli vlatsɔ la mɛ ɔtsɛbi la ɔtsilɛ ɛlʋ ke mɛ awʋ ɔtsɛ wani kʋ wakɔ nakpɔnʋ ikpɔsɔ mʋa nayɔsɛxa amatʋtʋ manakpɔ ɔtsɛ mʋ ʋtʋpani vlatsɔla ɔdʋ vlatsɔ akakpɔ vlatsɔ nʋ ɔlʋkakpɔ ɔlʋkatsɛ lafa mɛ amakʋtʋ maʋi yamɔxɔfa akɔ naʋi ɔlʋka wani atami ɔwɔ nayili ʋdʋnʋ kpanʋ wani ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ amakʋvi azʋzɔ iza ɛbi amakʋtʋ ʋi ɔlʋ desiade ayɔxɔ faa bʋa itiɛ bʋakaka ʋi ɔwɔɛla kʋ yɛbi ɛdʋ ɛfʋɛdi la makatʋla mɛ abalakʋ ɛtiniɛ kʋ ɔlɔdi ekʋ kafɔ kakakpɔ aplodola. Ablodo akɔ navani ayakpɔ mɛ ayavani mɛ ayazɔ alʋ ɛdʋ ʋsili klao mɛ yaba ɛdʋ ɔkʋli kla mɛ kɛba nʋ awɔ azɛ wʋ mɛ ɛkawʋ ɔtsɛ ayʋtʋlʋ la mɛ yamʋ mʋa tʋ ɔtsɛ kakakpɔ la akakpɔ tɔtsɛ layɛ manana kpɔ ɔtsɛ ko nʋ akpɔsɔli nya wakɔnakplɔ ɔtsɛ yɔna dʋ ʋbe dʋ awɛtʋ wakɔ nakpɔ ɔtsɛ yɔnazɔ alʋ lakʋ ɔtsɛdʋ kafɔkpɔ nʋ awɔazɛ alʋ nɔkʋli kina kimafʋɛ kimazɛ bila ɔlɛ ɛlʋ makɔ nakpɔɛbi nʋ <hesitation> ɔlʋka dʋnʋ layɛ ananakpɔzɛ nyaoʋ.